E mi nanai- wala belɗum to yimɓe yahaayi haɓɓere tegal am, e janaza am, yannde ko mi somi e Jomiraawo. Haani non no me yahaani yimɓe mimma un waraana yam so ɗum am wari.